अमेरिका कि ज्वो संस्कृति चि तेमा कई अच्छि चीजूं कु समावेश चि। चाहे स्वतंत्रता का अधिकार चि तूंमा। तूंकि संस्कृति मां ही स्वतंत्रता ते बहुत महत्व दिए जंद। अपणा हिसाब से अपणू जीवन जींदन छिन और अपणि देखभाल खुद करदन अर तूंते यो पसंद भि व्हंद। तन्नि समानता चि सब्बू मां, तूंकि साफ तौर पर ब्वोल्यीं चि संस्कृति मां कि सब लोग समान छिन, न क्वे बड़ु चि, न क्वे छ्वोटु चि। तनि सि क्या व्हंदन अनौपचारिकता भौत दिख्यंदि तूंकि संस्कृति मां मतलब के का अपरा व्यवहार मां सि अनौपचारिक रौंदन, सि फालतू कु बनावटी पन नि दिखौंदन, अमेरिका का लोग ज्वो वंह्दन।